Halà! Kô za avadikolo mpamôrika àby ren̈y amboa za direkity tsy maintsy mizaha raha zen̈y indisy ahaizan'olo raha tiako volan̈iny avy eo irô andesiko amy plasy nanaovan̈any olo anakà raha io, avy eo <hesitation> ampizahavoko amireo amy fietsiky zen̈y karàha ty karàha ty nanaovan̈any olo anaka.